Zaho draiky koa andeha hivahiny siberia zaigny vialohony miomagna ami vola fitrifotry satria fiainagna agny lafo de lafo avakeo koa resaka raha anotegna mbao azahoana sovenira raha fangalana sary karakarahandregny